कगारूंंओ जू पैर हूदा जू आस्ट्रेलिया मा रैण मदद करदा पिछनै पैर बहुत शक्तिशाली हूदन। ऊकी पूछ भी लंबी और मजबूत हूंदी। अगने पैर त ऊंख छुटा हूदन। कंगारू मैकरोकस परिवारा जानवर छन। जैक शाब्दिक अर्थ हूंदू बडू बडू पैर ऊ बडा पैरो बदोलत कगारूंं एक बार मा तीस फिट छलांग लगे सकदा। प्रति घंटा वू अड़तालीस किमी दूरी तय करदू। इले आस्ट्रेलिया कंगारुओं कू मददगार हूंदू।